Tëtäguaju Perupe yaja yave <noise> yandepuere <noise> ñavae jeta yae tembiu <noise> jokope ome oï <noise> seviche jare lomo <noise> <hesitation> saltado, <noise> jaeramiñovi yau urutïvae jokogui ñamaeviko aró <noise> uru nde oyeavae <noise> jare tallarinereta jae jokua yandepuere ñavae, oime iru, irureta erei yandeño yaiparavo yau kua jae má yauvae